Ujun ñame'e danduku na name'í, ujun yenda ndudoyo yee namen un xakuyo'o namen namen colgate ña'a, yenu menundo jan ndoyo nee tevixna ndeyina ndio yedii yee na di'ó, ñakejina di'ó atu neya'á tevixna kuxme'e ngue mejorado ñume'e cepillo dental.